أكبر حيوان جيت شفته كان الفيل ، الفيل الإفريقى هذا اللى عنده ناب أبيض من العاج <hesitation> وين شفته ومتى اا- وأنى صغيرة كان - كنا بحديقة الحيوان وإنه كان هونيك ، هذا كان أكبر حيوان شفته.